Oire aueiava siposipopapo era koekoe osia auero purapaeveira eira koekoe kepa eva oa puapaevera oisio ra voa toupaeve ora oaravu rutu re oira oearovu ouravu oupavera oira iava ira koekoe oisira oravu purapaive ora eake oraraviru rutu eraiava koekoe uva oara vurutu pura paeveira eira koekoe voeari tuaripairara. tarai aepao eraia koekoe oisio piepeivera koekoe a oisio piepaevee. Uva iriavu oiuvera iriavu koekoe uvare tarai paepao oisio ore vokovoi, koekoe ra eira oira ouvere ra ovau rutu puvai vere eira iava koekoe easiakukuva eira koekoe auero ruture oira era, era ova vara rutu orara purapai vera oaisio ra riako oupave ora oravu ruvaruaravi oiraiava eira koekoe osia tarai paiepao voeari va oaiava eira koekoe oa ravuruture oira era oari rei votova iria. Vosia kokioto urorovere ra pasirovere eira ia koekoe. Uvare aue rutu aita eva gorua oava tonevera era koekoe. Vari osira vari eakeravi rutu oara para paivera oiraia kakae ruriri auere avuru oeakere osiravokare opopaive vara eva ra eira era koekoe vokare purapavirove ra oaia taviparera oisio oarava rutu kokoe ia toupae, ovutarovuia vuria ourivae vosia oiraia pairirere era koekoe. Uva eake ruriuvere apeisi piepaivere, karekare pauvere vosia vuria tovore vere oirato eira ia koekoe ata vuriva eira koekoe, eva oiava koekoe ia siposipo pavoi oisio vearuva koekoe ari vuri papeira ovarata vuia oiraiava vosia oaravu torotovo paivere uva eira eriaiava siposipo pavoi, uva oisio vira opesiei va siposipoa rutu osia oia koekoe.